Maro agnisany karazagna satroka, aa agnisany zany zô an a satroka ba an de a satroka bory de satroka gebageba. Dia io misy ankarazagna ohatra hoe vita amina penja na vita amina rafia.